अमर् बरेक् देबिन पोकरो गोस् गोस्निर् थोक देखिब्लोपो अजे। तरे फेतोत् फोल्मुल् जतिओ किसुमन्, बिखो जतिओ किसुमन्, गुल्मो जतिओ किसुमन्, लत जतिओ किसुमन्। भ्रिहद् ब्रिहद् जुपुह जतिओ गोस्, जेने <hesitation> लत जतिओ उत्फित् जेने अमर् घोर् बरेक् थोक पसोलि, हिरोन्ग लौ, जति लौ, पनि लौ, इति दे। अरु जेने <hesitation> ब्रिहद् दन्गरोन् गोस् जेने हिमोलु, अजर्, हिलिख, गोमर्, इति दे। अरु लोगोते फोल् जतिओ गोस् जेने अम् गोस्, कोथल् गोस्, तमुल् गोस्, नरिकोल्, इति दे। अरु लोगोते लत जतिओ अरु किसुमन् <hesitation> उत्फित् जेने पन्, अरु पसोलि जेने गुल्मो जतिओ कोबि, फोल् कोबि, बन्ध कोबि, इति दे। एबुर् निजर् घोर् बरेक् थोक किसुमन् उत्फित् जेने, उत्फित्, <hesitation> अरु उत्फिथोमोर् जो जोते परिर् बिफिन धर्नोर् फोल् जतिओ गोस् गोसेने, ब फोल्मोल् इतेरि देके बोले फोल् जै।